No, chërdu pa ai fantazmi e capisu pa cum a sia pusibil chë le persun-e, ch'a iei sia 'd persun-e ch'a chërdu ai fantazmi. L'e üna coza propi stüpida <hesitation> e i fantazmi a fan paüra ai maznà e <hesitation> e pensu ch'a sia 'na coza propi da pa creire